No naftirta, no naftinirta e public transportation nder galluure mawre kay njum woni, a yahay ndaroɗaa to bus stop, kaandu ɗum, ndeena, mawta wara, to nga wari, nga darake, nasta, njoɓa ceede ma, taa yehi to njippotoɗaa, daranaa ɓe njippoɗaa.